таңғы шоу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
ііі керемет әнші ііі өте әдемі сұлу ту әйгерім мамырова қонақта
қайырлы таң
қош көрдік рахмет үлкен
бізде анау массовкаларымыз өйстіп ұйықтап қалады енді анда санда
үлгірмей қаламыз енді жақсы
і әйгерім қош келдіңіз қал жағдайыңыз қалай
қош көрдік рахмет бәрі жақсы
мен енді кеше сұхбаттарды қарап отырдым ғой бір екі мың он жетіден бері айтқан екенсіз
гастроль гастроль құдай қаласа биылдан қалмай гастрольге кетемін деп
сөйтіп гастрольде екенсіз
гастрольдетіп келдіңіз иә қателеспесем жақында ғана
иә оған шығу да оңай болған жоқ енді
гастроль былай кеш қонағы болып жүретінмін ғой бұрын соңды
екінші атаман болып иә
концерттерінде иә гастрольге шыққанда да кеш қонағы болатынмын іхі
әбден кеш қонағы болып үйреніп қалғанмын іхі
таңғы шоуда таңғы хабардың қонағы болған бір түрлі екен
туһ құдай ай
ендеше қазір енді көреміз былай былай жасап м күшті өткізуге тырысамыз енді барынша иә
ендеше достар әйгерім мамыроваға қояр сауалдарыңыз болса дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
және сондай ақ қоңырау шалыңыздар үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының коды сегіз жеті жүз жиырма жеті
дәл осы номерге хабарлассаңыздар әйгерім мамыровамен тілдесе аласыздар
енді әйгерім сұхбатымызды бастайық иә мхм
ы сонымен қандай әсер алдыңыз ең алғаш і гастрольдік сапарға шықтыңыз
мен кеше көрдім енді инстаграмға кіріп м халық жақсы жылы қабылдаған екен
иә аллаға шүкір басында енді қобалжу қорқыныш болады ғой мхм
і бірақ енді кеш қонағы болып жүргеннен әсері екі есе
күшті бір жағынан халықтың қошеметіне ықыласына бөленіп
і барлық жаңағы внимание дейді ғой мхм саған келіп тұр да
и сол кезде сен өзіңді жаңағындай өз өзіңді ұстап
барынша ойыңды түйіндеп жеткізудің өзі бір ғанибет ана жерде іхі
енді ііі сахнаға шығып бір екі үш ән орындағаннан гөрі мхм
басынан аяқ ыыы халықтың барлық ықыласын өзіне алған енді әсерін м жеткізу мүмкін емес
сөзбен айтып жеткізе алмаймын оны
бірақ ы керемет әсер алдым
ыыы халық та жылы қабылдады ұнады деген ойдамын мхм
енді қазір көріп отырған шығар ііі менің і концертіме келген тыңдармандарым
көп көп рахмет келгендеріңізге деп айта кетейін мхм
басқа басқа енді әйгерім мамырованың жаңағындай пппп деп ыыы сондай әндерге билегеннін мен алғаш рет көрдім мхм
мә әйгерім де билейді екен ғой деп ойлап қалдым
кәдімгідей апалармен биді сойып жүр
өзім билегенмен қоймай жұртты билетіп жүрмін ғой
таңқалдым шынымды айтайын
сахнаға мінгім келмей қалды ғой ана жерде төмен қарай түсіп алып
апаларымыз ы жаңағындай енді барымша сол концертте менің ііі концертіме келгеннен кейін
барынша жақсы көңіл күймен ыыы жақсы демалыс сыйлағым келді мхм
сол себептен емін еркін жаңағындай өзіміз болып отырып шәй ішейік дейді ғой іхі
бәрі кеткен соң өзіміз отырып бір шәй ішейік дегендей қылып ііі өткізуге тырыстым мхм
енді халыққа ұнады деген де ойдамын енді барлығы көбісіне рахметін айтып ризашылығын білдіріп жатыр мхм
ой жаным сол менің жақсы көретін әншім жәке мирастан сәлем деп қойшы дейді мирас жалынды сәлем жолдап отыр
әйгерім қош келдіңіз сізге і неге уақыт керек дейді
айтпақшы бүгінгі таңғы шоудың тақырыбы бүгінгі таңғы шоудың тақырыбы уақыт керек деп алып отырмыз
жалпы дәл қазіргі уақытта сізге неге уақыт керек
мысалы бір жандәурен екеуімізге спорта залға і бару үшін уақыт керек болып жүр
бірақ әлі бара алмай жүрміз
шақырады бізді келіңдерші айналайындар иә өздері шақырып жүр ғой
біз айтамыз уақыт керек па сонда иә
дәл сондай болыватыр
енді қазір көп нәрсе ы уақытқа тіреледі ғой мхм
уақыт тапшы уақыт қымбат ііі
әр ііі мен өзімнің уақытымды босқа өткізбеуге тырысамын
мысалы немен айналысасыз
мен де спорт залға барып жүргенмін бірақ ііі
белгілі бір себептерге байланысты ма
белгілі бір себептерге байланысты спорт зал жабық іхі
сол себептен ммм қазір енді баратын жерлердің барлығы жабық деп айтсам да болады
уже үйде тек кітап оқып ііі пайдалы істермен өзіңнің уақытыңды солай өткізбесең мхм
жақсы өткізуге тырысып жүрмін бүгіннен бастап
енді уақыт неге керек енді уақыт қай ісіңізге керек болып
мүмкін бейнебаян немесе жаңа ән
иә ііі бейнебаян ііі түсірілді мхм
оны енді мен қазір дайын болмай жатыр
енді ол монтаждалуда монтаждалуда енді ол кісілердің жұмыстарына да байланысты
енді олардың уақыты тапшы шығар мхм
мен енді берілген уақытқа дейін дайындап береміз дегендей қылды
мхм енді дайын болғаннан кейін көре жатармыз енді оған да біраз уақыт керек қой иә
уақыттың өзіне уақыт керек қой дейді
уақыттың өзі уақытша ғой солай емес пе жәке брат дейді иә солай болып тұр қазір
ы дауысы керемет дейді екі жұлдыздан бері танимыз дейді әйгерімнің дауысы ерекше
сөзі такая необычная дейді ақтаудан сәлем дейді
осындай хат келген кезде күшті болып қаласыз иә
необычная ма
рахмет үлкен өте қуаныштымын
жалпы енді әйгерім і сіздің сол гастрольдік сапарларыңыз алдағы уақыттта жалғасады ма
әлде мысалы кейбір әншілерде белгілі бір жағдайға байланысты тоқтап қалып тұр да енді
сізде ондай болмады ма
менде де солай белгілі бір жағдайға байланысты іхі тоқтап тұр
ііі бірақ ііі нағыз жоспарланған уақыт бар еді
белгілі бір уақытқа жоспарлап қойып едік енді кейінге шегереміз
әуелі алла одан кейін енді көре жатармыз бұйырғанын мхм
жақсы ендеше әйгерім осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық
бір ыыы тамаша ән тыңдап үзіліс жасап алайық бір әйгерім мамырова деген әнші бар дауысы сондай күшті екен бір әдемі әсіресе
сол кісінің әнін тыңдаймыз иә ендеше танысыңыз өте әдемі керемет қыз
сосын жалғастырамыз достар бізбен бірге болыңыздар алыстамаңыздар
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу
әйгерім мамырова бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
сіз үшін ең қиын сұрақ қандай дейді амангүл қырықмылтықова жолдаған екен бұл хатты
қай сұрақтан шаршап кеттіңіз
шымкенттіксіз ба деген ба
қашан тұрмысқа шығасыз
міне содан ба мен де шаршадым жасым жиырма беске келді
жиырма беске ма
биыл жиырма беске толдым мхм
осы сұрақ қайда жаңағы инстаграмды ашып қалсам да
сосын жаңағы үлкен көрінесің ііі
үлкен көрінесің жасыңнан деп бірақ өмірде көрмеген адамдар да өмірде көргенде жаңағыдай
кішкентай екенсіз деп иә іхі
кішкентай екенсің ғой иә деп неде инстаграм инстаграмда жаңағындай
эфирлерде көбіне үлкен көрінесің деп жатады мхм
енді мысалға сіз тұрмысқа шықтыңыз делік иә қандай сұрақ жиі мазалайды деп ойлайсыз сізді сол
қашан балалы боласыз деген шығар ііі білмеймін
шығып көрмегесін айта алмайды
шыққаннан кейін айтайыншы дейсіз ба
і қандай нәрсеге көзді жұмып дейді миллиардты жұмсап жіберуге болады деп ойлайсыз дейді амангүл
қандай нәрсеге көзді жұмып тұрып миллиард ақшаны ыыы жұмсап жіберуге болады деп ойлайсыз дейді
білмеймін денсаулыққа шығар
денсаулыққа денсаулық ең қымбат нәрсе ғой мхм қазіргі таңда
екі мың он сегізде өнер жолы оңай депсіз
егер сіздің жақсы сенімді продюсеріңіз болса ғана деген екенсіз
ол қазір де солай қазір де солай мхм
жақсы жаңағындай
бірақ енді продюсерсіз шығып жатқандар да бар ғой мысалға жаңағы инстаграмнан бір нәрсе жасап жіберіп ой танылып кетіп
басқа бір жерлерге барып
атағын жаман жағына шығарып жүрген де бар
мүмкін бірақ өйтіп жарып шыққан адамдарды көрмеппін
бірақ негізі біздің отандық продюссерлерге деген сіздің пікіріңіз ойыңыз қандай жалпы
көңіліңіз толады ма
көңілім толады толмайды деп айтуға менің хақым жоқ шығар
өйткені ол кісілердің істеп жатқан жұмысы бөлек менікі бөлек мхм
өйткені ол кісі менікін түсінетін шығар бірақ мен ол кісілердің жұмысын түсінбеймін деген сияқты ғой мхм
жалпы айтқанда түсінбей жүремін дейсіз жоқ ы
иә былай иә былай деп айта алмаймын ғой іхі
өйткені әркімнің өзінің бір жұмыс істеу несі бар ғой жаңағындай
қоятын талабы бар деген сияқты әншіге деген сол себептен
бір бағытта не айтуға болмайды
жоқ ы кейбір әншілер былай деп айтып жатады да мысалы продюсермен жұмыс істеген ыңғайсыз дейді
өйткені ы олар саған ыыы сосын уақыт бөлмейді иә
енді қазіргі таңда продюсерлермен жұмыс жасаймын деп айта алмаймын
даже і шақырса да мхм мен бара алмайтын сияқтымын
өйткені мен уже ы өзімнің қалағанымша ы жұмыс жасап шектеусіз жүріп үйреніп қалғанмын
жанна әбуова шақырса мысалы
қуандықтың қасында боласың ғой
сосын гаухар қызғанады сосын жаңалықтардан шығасыздар
гауһарды тастап әйгерімге қарап кетті деген сияқты
жоқ ондай болмайды
ондай болмайды ма мақұл
і біздің енді мақсат сізге ұсыну ғой енді бас тарту өзіңіздің еншіңізде
ассалаумағалейкумдер дейді
жоқ естіватқан шығар дегенім ғой
ака мағтош ақбибош дейді ойбой саттаров ерубай ағамыз жолдаған екен
таң атпай бұл кісі де ұйқыдан оянып алған екен
өмірде өкінбес үшін дейді ата анаңызға отбасыңызға достарыңызға ең жақын адамдарыңызға және өзіңізге денсаулығыңызға уақыт ы бөлсек еш өкініш болмайды деп ойлаймын
уақыт емші деп осыны айтқан шығар мүмкін дейді оңдасын отыз бір парақшасының иесі
ііі қылықсыз қыз иіссіз гүлмен тең деген айтқан екенсіз
бұл сөзді енді мен де естіп таң қалдым
ыыы өзіңізді қаншалықты қылықтымын деп ойлайсыз
қазақ эстрадасындағы ең қылықты үш қызды атап бере аласыз ба
так мхм
кімдер бар еді бізде деп
ойлану керек сияқты
білмеймін дәл қазір ойыма ешнәрсе түсіп тұрған жоқ
таң атпай мен де қатты ойландырып жатқан сияқтымын иә
одан да қонақкәде сұрап ән айтайықшы қазір иә сөйтейікші
әйтпесе деген өзім
ұйқыңыз қанбай келді негізі иә
қанбайды таң ата ұйықтағанмын ғой
іхі біздер енді күн мен түнді ауыстырып алғанбыз сол себептен бір ақ сағат екі сағат ұйқымен келіп отырмын
неше сағат ұйықтауыңыз керек сіз осындай бір сегіз сағат
сегіз сағат па
қазір неше сағат ұйықтап келдіңіз
екі сағатқа жетер жетпес
мәссаған бәсе сол екен
сізде анандай жоқ па мысалы сол екі сағат і ұйықтағанымша мен ұйықтамай эфирге келе салғаным артық дейтін әншілер бар жоқ
ондай жоқ ондай жоқ па
жоқ ондай тұрмай қалу қаупі дегендей
ойбай ол қыздарда болмайтын шығар ондай қауіпті нәрсе
белгілі бір жасқа мәңгілік қалып қою мүмкіндігі туса неше жасыңызды таңдар едіңіз дейді амангүл
не деді бір жаста қалып қоюды мысалға мүмкіндік берілсе бір жаста қалып қоюға
қай жасты таңдар едіңіз дейді жиырма
тамаша ән тыңдап алайық ендеше достар
жиырмадан асқан қыздың әңгімесі ма
иә әйгерім мамырова ы
жиырма беске жеткен қыздың әңгімесі
иә қосылмаған ғашықтар әні сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
таңғы шоу
қосылмаған ғашықтар деген әнді тыңдап алдық
дәл қазір енді ой димаш құдайбергеннің дауысы шыққан сияқты ғой қазір мына жерде а деген
ы жақсы әйгерім енді әндерге қарап отырып иә мына жерде мінекей қосылмаған ғашықтар дейді
жылатқаның ба мхм
хат жазшы маған деген кәдімгі махаббат
жиырма беске жетпей жатып
сонымен әлде ақындар сөйтіп сізді көрген кезде сөйтеді ме екен мүмкін әй әйгерімге қолым жетпейді ау деген сияқты болады ғой сол ғой
білмеймін маған келген әндердің бәрі осындай болды
соңғы кезде сол ең соңғы жазған әнімнің папау деп жазған көңілді ән жазған шығармын осы мхм
өмірімде жаңағы репертуарыма енгізген бір мхм
оған дейінгі әндерімді қарап отсам шынымен жаңағындай мұңды
жаңағы көңілді болса да мұңды жылатқаның баны алсаң да
жылатқаның ба жылатқанша
сөздері жібермейді иә
бәрібір сөздері жаңағы лирикаға тартып тұрады да
былтыр қанша көңілді болса да
былтыр былай деген екенсіз махаббатты көз ашқалы бері айтып келеміз жетер
енді патриоттық жанрдағы ән жазамын деген екенсіз
иә патриоттық әндер іздеп жүрмін әлі де
әлі іздеп жүрсің бір жыл өті кетті ғой
жоқ бір жыл өткенде ше ән сабақты ине сәтімен дейді ғой іхі
ән бұйырайын десе бұйырады бәрібір
өйткені ііі мен екі мың он сегіз де ма қазақ қызы деген ән жазғанмын іхі
ол әнді ііі маған дейін қуандық рахым алған екен
одан кейін тағы біреу алған екен сөйтіп сөйтіп сөйтіп шықпай шықпай маған келіп
сол себептен ол әнді мен даже ондай ән жазамын деп те ойламадым мысалға
сондай да өзімен өзі иә келеді
жалпы сіздің өміріңіздің
маған әлі кездескен жоқ сол себептен бұйырған уақытша бұйырмай тұрған шығар деп тұрмын да мхм
бірақ ізденіс үстіндемін композитрлерге құлақтарына алтын сырға
деп айтқан екенсіз бір жыл бұрын әлі алтын сырға иә
і жақсы і жалпы әйгерім
осы жылы бриллиантовый сырға
енді әйгеріп қарап отырмын да сұхбаттарыңызға ойламаған жерден жаңағындай ыыы ойламағаннан осындай бір дүниелер туып қалды деген дүниелерді көп айтады екенсіз
екі мың он сегізде өнерге қалай келгенімді өзім де білмей қалдым деген екенсіз
білмей тағы не істеп қойдыңыз
құдай сақтасын ондайдан
жоқ енді өнерге енді
білмей бейнебаян түсіріп қойдыңыз ба дегенім ғой
жоқ м бейнебаянды білмей түсіріп
і бұйырым ғой ол да бір жаңағы
өйткені өнерге келуіме ата анам қарсы болды деген сияқты ғой мхм
қазір тыңдап отырған шығар иә иә
жалынды сәлем әйгерім
мамам қарап отыр
жалынды сәлем мамама деп қояйыншы осы сәтті пайдаланып ағайын туыстарыма
жоқ айта берсеңіз болады жоқ
маска сатып алдыңдар ма ей десеңші
әйгерім дейді егер де киноға түсетін болсаңыз өзіңізді қай жанрда көресіз дейді төреш
киноға түсетін болсақ па мхм
романтика шығар сол тағы жылайтын деп па
міне көрдіңіздер ма мен әлі айтып үлгірген жоқпын сырт көздің
ақбибі онда сен бүйтсеңші саған сұрақ қояйық сен жауап берсеңші
болды болды үндемей отырамын
әйгерім іхі іхі деп отырсын арасында
жоқ енді өзі де айтып отыр ғой сырт көздің пікірі деп
ы жаңағы әндерге де сондай да көбіне маған көбіне жаңағыдай баяу мхм мұңды әндер келеді де мхм
сізге ән тыңдатайын деп едім дейді жіберіп қалса уже біліп отырамын қандай ән келетінін ше
бас жағын тыңдаймын да уже сөндіріп тастаймын әрі қарай мұңды ән де
әні де сөзі де бір қайғырған әйтеуір баяғынсындай қазірдің уақытында уже мен қорқа бастадым шын айтсам
ән тағдырға айналады деген бар иә
сол рас нәрсе
ешкім қарамайды ма ешкім жазбайда ма әйгерім
ешкімде бізде жұлдыз фм қыздарына да сондай ғой бір қосылып шәй ішіп аласыңдар ау деймін иә
анар ханымның пловы керемет иә не деуші еді репчатый дейді ма бірдеңе дейді ғой
бір біріне жабыспай шығады деп

қош келдің әйгерім қалайсың
қарны ашып жатқан сияқты
бір шоколадты жеп аламын ау деймін
ы не ғой дейді кеше духым жетіп жазған едім дейді ааа
жауап жазуға духың жетпей қалды ма не дейді
сұрақ жауап деген бар ғой іхі сөйтіп
духың тұрса көр дегенмін ғой
сөйтіп сізге жазды ма
махамбет қалиевтің духы сол кезде тұрып кеткен жазған ғой енді мә махамбет
сөйтіп мен үлгірмейатырмын
үлгірмей жатсыз ба
иә бірден жаңағы жазамын сразу көптеген енді сіздер көпсіздер мен біреу ақпын
сол себептен жауап жазып үлгірмеймін мхм
ренжімеңіз шынымен дух жетеді иә
вот міне дейсіз ғой вот міне
сол вот міненің авторы кім
қалай идея туындады
иә иә өте көп екен сол
ондайды мен жанат бақыттан көретінмін
жанат бақыт мхм
жоқ ы ол кісінікі басқа енді хэштегі
иә бұл хэштегті мен хэштег емес бұл әзіл шыққан ғой мхм
ы алдараспан театрының актрисасы акереке арыс деген қыз бар мхм шымкенттік менің құрбым
со сол қызбен әзілдесіп отырып шыққан әзіл ммм негізі іхі
виртуалды байланыста ұзақ сөйлесіп арада көп уақыт өткеннен кейін қарапайым өмірде кездескен досыңыз болды ма дейді
қандай сезімде болдыңыз дейді амангүл
жаңағы виртуалдық
болады ғой иә ондай
иә болады мысалға менде де болған ондай нелер кезінде виртуалды махаббат болып бір бірімізді жақсы көреміз
немесе жай ғана тыңдарман болуы мүмкін иә немесе дос
жоқ ы инстаграмда көріп жүрген адамдарыңды өмірде кездестіресің ғой иә
араласып жүрген адамың да бар
ешқандай кәдімгідей
көңіліңіз қалған кездер болмады ма
мінезі жазғанына сәйкес келмей қалған дегендей
андай не ғой иә реальность ожидание иә иә иә
сіз де орысша үйреніп жүрсіз ба бізден
орысша так иә тек орысша қазір
не де болса да ұзағынан сүйіндірсін енді тамаша бір ән тыңдап алайық жылатқаның ба деген ән
әннен кейін жалғастырамыз мхм
таңғы шоу
бермей жұбатпадың ба
жұлдыз фмде таңғы шоу
қылықты қыз екенсіз дейді энергичен деп жазып жіберіпті
энергичный дегені шығар мхм рахмет үлкен
керемет орысша білсең осылай түзеп қоясың иә энергичный деп
жақсы хабарласқан тыңдарман бар екен мхм
желіні қосайық саламатсыз ба
мен емес мен емес қойған деп па
мені ренжіттіңдер бүкіл өмірімді
тух ту бір жіберсе кетеді екенсіз ғой бір нұрболат сияқты иә кәдімгідей жіберіп
әйгерім сізге бақыт байлық денсаулық қажымас қайрат ы талмас қанат тілеймін дейді
әрқашан күліп ойнап жүре беріңіз жұлдызыңыз жоғары болсын дейді жұлдыз жолдаған екен бұл хатты
қандай тілдерде еркін сөйлегіңіз келеді не себепті дейді
айтпақшы ағылшын тілінде еркін сөйлесіз иә
әлде ұмытып қалдыңыз прям еркін сөйлеймін деп айта алмаймын бірақ ыыы
екі жыл бұрын прям деп айтқан екенсіз ғой
енді екі жылдан кейін иә негізі практика болмаса кішкене қиындау
і міне пожалуйста міне көрдіңіз ба
сен ақбибі тағы да екінші мәрте сөйтіп отырсың бар ғой
жақсы түсініп отырмыз ғой бір бірімізді
кәдімгідей отыршы мына жерге
сен шығып кетші десей
жақсы ақбибінің бір керемет сауалы бар екен
і керемет сауал болғанда
ұмытып қалдыңыз ба онда мен
еркін сөйлегім келетін тілді айтайын мхм іхі
сонымен маған і түрікше тіл ұнайды негізі
еркін сөйлей алмайсыз бірақ иә
бірақ ы шамалы ғана білемін мхм тағы
ііі сосын арабша тілін үйренгім келеді
мә енді ол кәдімгідей қиын ғой
ниет бар иә негізі
ниетім бар ниет қой главный иә мхм
енді менің сұрағым есіме
а есіңізге түсті ма іхі
жалпы кіммен дуэт жазғыңыз келеді бір сұхбатыңызда қайрат нұртас және мейрамбек ағамызбен жазғым келеді деген едіңіз ғой
қазір сол енді арманыңызға қол жеткізу процессі қалай жүріп жатыр
мейрмабек ағамызбен дуэт жазғым келеді мхм
ііі қайрат нұртаспен деп айтпағанмын
айтқансыз айтқансыз
қашан десең мен жұлдызды жекпе жекте де ы айтқанмын ғой
мейрамбек ағамен жазғым келеді деп мхм
ол кісі не деді
құдай қаласа деді ма
қарындасым айналайын өнерің өрге жүзсін
әйтеуір батасын берді ғой енді бастысы
сіз не дедіңіз і әумин әумин деп кетіп қалдыңыз
негізі ыыы бұйыртса құдай қаласа жазамыз деген
ойдамыз процесс жақсы ән иә табылса иә өзім
ұсыныс жасағанмын да ағайға бұйыртса ән болса құдай қаласа деген мхм
оған дейін бірақ мен әлі өзім ойлаймын көп жұмыс жасауым керекпін
дейсіз бала кезде лақап атыңыз қалай болды дейді амангүл
мамырова айка демеді ма не
айко деп те атамады әйгерім деп те атамады мамырова дейтін
неге мамырова
әлі күнге дейін
өйткені білмеймін тоқсан бестердің қатарында әйгерім деген ат өте көп болды ма

бізде сыныпта екі әйгерім болатын ііі
менің сыныбымда бес әйгерім болған ойбой
сол себептен бізді фамилиямызбен атайтын да
кішкентай кезімнен сол мамырова болып кеттім
қазір әйгерім десе де қарамайтын сияқтымын
мамырова ханымның құрметіне бір тамаша бір ән тыңдап алайық ы
ыыы үзіліс екен әйгерім айтады иә оны бірақ
иә оны әйгерім айтады а жоқ үзіліс жасап алады екенбіз сосын әйгерімнің әнін тыңдаймыз
әннен кейін сұхбатымызды жалғастырайық иә
достар дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте фм парақшасында тікелей эфирдеміз
қояр сауалдарыңыз болса жолдаңыздар
эфирде таңғы шоу
қайсысы жаман дейді егер сіздің ең жақын досыңыз сыртқы елдің біріне көшіп кетсе
немесе араласпай көрші тұру дейді
араласпай көрші тұру
жаман дейсіз иә ондай болды ма

ең жақын досыммен араласпай қалған кезім бол
біреуге қоңырау шалар алдында не айтатыңызды түгел ойластырып қойған кезіңіз болды ма дейді
қатты анандай ашуланып иә ренжіген кезде болмаса былай уақытта ондай болмаған
мысалға жауапты бір лұқпан жолдасовқа хабарласар алдында қазір ағаға бүйтіп айтамын бүйтіп айтамын деген сияқты

прям анандай сөзбе сөз ойластырған кезім болған жоқ
енді жаңа өзіңіз негізі айтып қалдыңыз ғой бір ренжіген кезде немесе өкпелеген кезде деп
жалпы ы көп ренжисіз ба өзіңіз

көп ренжімеймін мхм
көбіне ммм ренжімеуге тырысамын мхм
айтпақшы реніш туралы менде бір сұрақ бар еді күшті бір сұрақ
тауып алайыншы дейсіз ба мхм
қазір тауып алайыншы
негізі дәл қазір әйгерім сіз і қандай әнші сазгерлермен жұмыс жасайсыз
ііі қазіргі таңда енді жас композиторлар көбіне мхм
заманауи әндерді қарап жүрмін
енді жақында тағы бір ән жаздырып жатырмын
ііі қателеспесем ііі қытайдың қазағы деп айтты ііі
ііі сол кісіден бір ән алған болантынмын
құдай қаласа енді осы сәуір айында ыыы жарық көреді деп ойлаймын
ал бейнебаян қандай әнге түсірілді әлде құпия ма
бейнебаян соңғы басқа не дейін деп аталатын әнге түсірілді мхм
иә ол әлі монтажда
одан кейін мына бауыржан ретбаев деген әншіні білетін шығарсыздар иә иә
қазақтан дауысының иегері мхм
ііі сол кісімен ііі өзің барда деген бір ән жаздық
ііі әні данияр сағынтаев ағамыздікі сөзі аян сейітов ағамыздікі
сол кісінің әніне жаңағы дуэтке клип түсірдік мхм бейнебаян
ол да енді монтажда
өйткені екеуін де бір адам жасап жатыр ааа
сол себептен ол уақытқа келіп тіреледі мхм
басқа да жұмыстар бар деген сияқты мхм
бірақ енді ренішке оралайық иә мхм
екі мың он тоғызыншы жылы ммм адамдарға мөлшерінен артық жақсылық жасасаң басыңа шығады
көзім жетті құсқым келеді деп сұхбат бергенсіз ба әлде жазғансыз ба сондай екен
сұхбат берген жоқпын
сөйтіп ол кім болды сонымен
инстаграмда пост қылып салған едім іхі
енді жайдан жай салмайды ғой енді адам
енді ренжисің да болады ғой ондай нәрсе
кім сізді лақтырып кетті немесе өзінің жамандылығын көрсетті
кім жұлдыз болып кетті
айттым сол қуандыққа қарашы дедім әйгерім
сол қуандықтан бірдеңе шығады деп
ііі менің бір жақын м досым исәлім мұса жоқ
бауыржан ретбаев қатысы жоқ
менің досым өзімнің досым іхі
енді маған көңілім қалып қойды сол себептен солай жаздым емес бірақ
әнші ғой енді ақтөбеден кім бар еді қазір сұрап білеміз анар ханымнан
ііі сөйтіп енді бауыржан ретпаев дедік иә
ы исаны да тілге тиек еттік
ммм сол жігіттер кеш қонағы болды иә мхм иә
неге исамен емес неге бауыржанмен сізді байланыстырды
ыыы бауыржанмен біздер жаңа жекпе жек жұлдызды жекпе жек бағдарламасына қатыстық қой бірге мхм
м додаға бірге түстік сол уақыттарда бірге дуэт жазамыз деп ыыы ойласып қойғанбыз мхм
оның алдында мен айтып жүргенбіз бір бірімізге дуэт жазайық давай деді
одан кейін сол жұлдызды жекпе жекке қатыстық қарбалас содан кейін барып енді і шықты сол дуэт
сол себептен шығар
ы исамен білмеймін неге екенінін дуэт жазу ойға келмепті
бірақ ы болашақта мүмкін
мүмкін продюсері жоқ шығар ол баланың
жоқ одан емес исаны продюсер баукада да жоқ қой бауыржанда да
баукада да жоқ иә иә
ешкімде продюсер жоқ
ешқандай ешкімде шатағымыз жоқ
өзімізбен өзіміз іхі
есесіне ақша қалталарыңда қалды әрине
бірақ негізі басында исаның проюсері болды емес пе
болды иә
енді оны өздеріңіз өзінен сұрай жатарсыз
айтпайды ол
үндемейді иә жанына сізді шақыру керек па иә
мені шақырыңыздар өзім
сөйлетесіз ба айтқызамын дейсіз ғой
жоқ кәдімгідей ұялып отырып сұхбат берді әйтеуір білмеймін неге екенін
әлде меннен ұялды ма
енді мүмкін айтқысы келмеген шығар оны өзі енді
өзі айтпаса мен айтуға хақым жоқ
і бір рет болса ештеңе етпейді ғой
бірақ енді менің түсінігім бойынша исадан ешқандай қателік жоқ мхм
ол досым болғаны үшін емес ііі мен өйткені ол продюсерде жұмыс жасап жүрген кезінен ы араласатынбыз
ол кезде де танитынмын ммм
жақсы ендеше әйгерім шындықты айтты осыдан кейін не болатынын білмеймін енді
кім жазып жүрмесін
пост ы адамдарға мөлшерінен артық жақсылық жасау құсқым келеді қазір көзім жетті деп
жақсы тамаша бір ән тыңдап алайық әйгерімнің орындауында сосын жаңалықтар жаңалықтардан кейін жалғастырамыз
таңғы шоу